د شکر د کمولو لپاره په بدن کې ډيرې مهمې لارې دا دي څې شکر لرونکي خواړه کم وخوړل سي او مصنوعي شکر یا ام بورې نه کمه استفاده وسي.